Til va fikr o'rtasidagi bog'liqlik. Til <hesitation> fikr nimani hohlasa til shuni <hesitation> bayon qiladi va til bu <hesitation> biz o'ylagan biz tushungan narsalarni <hesitation> yetkazib beradigan vosita. Fikr bo'lsa bu <hesitation> ziddiyatni nimanidir <hesitation> qaroq qabul qilishni o'ylaydigan vosita.